Në çantën do të përfshija një llambë dore, shkrepëse të papërshkueshme nga uji, një thikë me shumë përdorime dhe një mbulesë termike. Edhé, një kapele dhe syze dielli për të mbrojtur veten nga dielli.